هذي السيارة مرة ممتازة، مودرن، وموديل السنة، ولونها ما موجود منها كثير، وفرصة إنك تاخذ السيارة والسعر مرة ممتاز على هذي الإمكانيات، حاول تشاور عمرك، ولا تفوت هذي الفرصة، ترى هذي السيارة مرة زينة، ما موجود منها كثير.